Ñy mombany ñ'olo raiky ,enjehy ,tsy hay hoe bakaia olo mañenjiky azy io, tsy hainy hoe ino ñ'antony hañenjeha azy manahaky anizao, ñy tantarany: -Misy lelahy raiky toy" Raphaely" ñ'añarane :olo nianatsy mahay raha eo be herim-po ,tsy mañenkiñenky resy ,i niasa <shushes> taminy ñy gouvernement raiky zay ,tsy ahoa tsy aho'eie ,ratin'olo ,enjehin'olo ,tafihin'olo ,tsy hainy hoe ino ñ'antony ,tsy hainy hoe bakaia olo reo ,lafa mias'ei tsy maintsy mietaky.